Angamba tsy de possible loatsy gny hoe hiaina ah hoe milamina soa miaina ara-pitondrantena soa nefa tsy misy gny fivavaha. Fa gny fivavaha natao, karazana balise izy io mitondra atsika minday atsika agnatin'ny ze fahafaha mandiniky hoe ino gny marina ino gn- gny tsy marina, ino gny mety amy tsy mety zay. Fivavaha gny minday anizay.